نعم الشعر مازال له مكان في العصر الحديث، صحيح إن الناس ممكن تكون مشغولة بالتكنولوجيا ووسائل التواصل لكن الشعر يبقى وسيلة جميلة للتعبير عن المشاعر والأفكار، الشعر له قدرة على لمس القلوب كثير الناس مازالوا يتابعون الشعراء ويستمتعون بقراءة أو سماع سماع قصائدهم ، الشعر يعبر عن الإنسان والإنسان دايماً يحتاج يعبر عن نفسه.